تلاته ساعات هي ما شويه ،لكن حسب وكتها والحته الانت فيها واذا كانت في نص اليوم وانت بره بيختلف الوضع من انت في البيت واذا كنت مسافر ولا لا ، لكن المهم انها في الغالب بتكون للراحه الزول ينجم فيها شويه وممكن ياكل ليه حاجه وبعديها يواصل برنامجو الكان شغال فيو